Thiionghma fuune fuu thiirimma dhii kooléyé. fuu thiirimma goo néérine ngnooda ngnoode gnooju-thiionghma. Thiionghma mu jiirine fuu kaara dhéé, mu riigh foo kaara dhéé a joorni maa jiick foo. Fuune fuu jiirimma-e-gnoowune an gnoodena. Sa dhééye dii nkoosanane. Nkoosanama dan fuune mbootuma la fuune yéér maalema. Nsuunghuma mu la dii mu la thiirine foo maa mu ringi-nkoosanama fuune mbootu ghuuna ayéérti. Sa dhééye dii-i-idéénowu nnéé: maaliyonowu, yaana kane. Wuune danane nii maalima-yick-mu-saama mbhééck nangh a yaane thuumma, mu kottu ghuni ilacka jéér danane. Ilacka jéér ghune a yaane thuumma. Dii idéénowu nnéé siiyooma wuune mu kottu wuune maa ringi ka jiirine. Siiyoone, wuune fuu thiirimma niir maa ringi. Pabia waama mu riigh gwoo kaara dhéé, igwandi kaara dhéé. Wuune nroog suuéma idiini siiye siiyoone. Nthiuuwama fuune dan siira la déé. Bawo nthiuuwama fuuna ring-siira-i-di-naayile yéé tuudu: nthiuuwa fuuna siira foongtu-wuude-inaa-gnooju ngnoodanemanowu déck, fuu thiiganoone gnoodanemanowu. Nthiuuwama miine waama mbhéékani ndii ni nthiuuwama siira: han buundutooma maa nii ikaye mbuundutu, idiimo nthiuuwama naa ayééme ma-gnoojuma song, ayééye néégatima song, mu la yicka a-dickiir, a duuntu-iwii-iiniima. Fuu raatatima goo téékine. Buundutooma, isuune suuna léé-té- téékine docka déé. Nangh na idiimo nthiuuwama siira. Inii yuune naa adu-duuntuni. Nii tééjiima ayéémeni ni niightima, mu tuu jickaa awii, iniima aduuntu. Buundutooma ka nock foo, nféé buundutoone yoomé isiirani danane. Buukeurma ikaama, buukeurma dan siira la déé. Buukeurma, maa yick ndiithi iwii fooni buukeurma. Fuune fuu- fuuna siira dan foogtu fuu thiiganoone déénowu nnéé, buukeurma. Akana bhii yooni nruu diini buukeurma nsiiri. Ayéémoo nnéé, mu- mu riigh foo, mu la yick a siick siick nnéé ka kuubuni, moo la kando waama akuubuni puropi. moo-worama-mu-siick fooni, ngoo dii mu riighnangh fooni. Moo la fiido, mbuughune akane kuubuni, mu kandi, sa dii dii idéénowu nnéé, nsii maatééme-ndéénama nnéé. Nroog woo-ntuudangh noonu wii woo ni agnooju. Nroog ruu dii woo nkuugu. Nsii nkuuguyame. Fuuna dan fongtéé buukeurma. Nsii nkuugu yame. Hii ghune dan nféé nangh. Buukeurma, fuu nsiirima: naa aboode, m-maarima, nii moori muune naa aboodeni agnoode, maa jick mi. Han mu kandi nnéé maagh-nthi-niirane ndéé yooma ikaayini itaagne danane déé, wora ndéé, ndiithi miine fiine kaangh ka nkuurangh nnéé, nthiiké dii fuuntu buukeur maari foo ilangi dii nthiigh mu fuuntumi. Maa akane dan siiré déé, aboode mi an gnoodena foo worama mu sa jickni abéébiirni, mu sa jick dooduuma. Maa isuuni suune na dan iyick buukeur maarima. Suuna fuune fuu nsiirima ndiiti mbootu maa léé ghi. Nii moo mu féérine fooni, mu bhuu fooni ikookruma. Mu bhuu foo ikoockurma, asiimerane ak bangh, ma suuna fuu nsiirima ngoo yandi kaye déé. Pabia suuna-fa-wa-naa ayiick ngniiti ngniima nangh na aféé mu kuutoo, aféé muu waatéégh dhéé ak thiignani. Mu kuutoo nangha agniiti ngii muuna akanii féé. Han suuckma fuu nsiirima muune miine suuckma fuu nsiirima. Pabia an gnoodena léé akanii féé. Fuu nsiirima, miine ngoo yindi ka-n-jicktini miine ka kaaré déé ghune nféé sooba. Nthionguma fuune nii mu yicki iwiiti ibhoode ak bhangh, ngoo féé-fuu-ndiiti suubane suungh, aféé nii bhuughune ma ayickmo an kuutuma, kuutuma nféé-woré-ghuuna adiimo yicki baata I- i- ikuutane nnéé, dééme nkéé ithiockorane jééye nnéé. Nii mbuughune nthiookune kaagh, adiimo dééme nkéé ithiockarama jééye. Nii suuna asa dhoo nawu miine yééne nnéé ngnééghni fuune maa ringi thuu ka bhuu an- an foora. Fooni miina nkangama mu dongu déémime. Nii mu dééme ikangama, mu sa-isa tanghtane imookama. Mbong ghuuna suuna doo awoo dééme ikama. Suuna naa adéémeti idéémeti mbéé, fuunu fiitfiitani. Asuu dhoo maa déémeti sééne. Nangh na wuudii suuna iwééra nani- nthiooguma.